Da'a ni'iy pues jue ech dun ni'ix a'atë ka este bi'i tëko'ok ni'iy, të'ëts pajk ni'iy mëdë we ni'iy este të'ëts pajk ni'iy unkë a'ax, mëdë tsu'uxkë ni'iy, mëdë may dun ni'in xi'im njëwa'aty. <noise>